Iraupita ipupita uropa agaa pita <hesitation> iokaraba ato'atorohe roo'ore aitee haia rairaa bisio, boikiro sa kure'eeta iiboo bioga roko'o- haabohara. Hioko'i iibaa ua o tuutuusi'eaupa oo'ore bo reeto'oo oo'ore bo birabira. Bo birabira boorii kaukaui haia bo birabira boorii <hesitation> kakaui kai bo ohita eipaareha, ii'aa ii husiri a bisioepa bisio pita ua o ku'uku'uaupa oo'ore bisio horiraea boitoopai, a huraabohara ii'aa a riopaabohara oo'ore heetaapita pita aga tuutuusi'erebaa roo'ore aitee haia rairaa. Ha oiraarei ii'aa ii tabiriri, pita roko'o iou bo tabirirori pita re'asi'ihe iokaa haia keararo'oa haia bo hetaro'oa oirare oo'ore bo roko'o. Hapita roo'ore aitee, ta iokaraba betekaahe bisio, boikiro sa o iroropataboo ii'oo. Boikiro sa o iroropataboo bo reeto'oo bo birabira, eipaareha oru oira oo'ore bo birabira, a siga taupabohara pu'a- haataborii hori haataarii haia oru oira ii'oo bo birabira uaha o outabohara boorii boorire oirai sikuuru. Hioko'i o riirii'iou oo'ore sa roko'ohaa'iou, ha a <hesitation> irue'uu hukuhe oo'ore ohita subu subu'opi, boorii bo eriarei ha ioka abeehara bai, ioka abeehara sa urii'o'ie boorii hausu taraiarei kaburaa'uropa iokaa haia Bai uropa iokaa iibaa orii'aa bo birabira a huraeu rairaika a ioka tuutuusi'ebohara oirau oo'ore bo reeto'oo bo toku'u'oo bo eiha haia bo reeto'oo bo iriau'oo oo'ore <hesitation> bo oitoo. Iibaa hioko'i ua oirare'iepa oo'ore kai ua oirareraapa oo'ore bo reto'oo oo'ore bo birabira. Oiraarei oo'ore bo birabira, biso pita betekaarihe, bisio uka birabiraribaa sa uka ai'oriboo. Bisio akukupita huku'uia sa ori'iisi huku'ue, <hesitation> bira petupetupita hukuihara. Ha ii'oo ii husio ua ioka tuutuusi'ereupa roo'ore aitoko haia rairaka oirau bo reeto'oo bo birabira are o hura- hara'ioboroo hioko'i iisioi. Ruupe'ieuba, o ioka birabira- haaboroo bai kasibaa sa o huraau kaukau birabira, aga bai kasibaa sa o huraau kaukau birabira oru agaa haia bo ohita abai kasibaa eipaareha, a tuutuusi'eaupa baariha bo ipu'ua boorire <hesitation> o taebuoarei abaraapa sikuurui, are oirare raea bisio abai kasibaa sa o huraau hioko'i o hura- haraboroo ii'oo ii birabiraroo. A kukupita piro uka birabiraba bo okuu haia bo aitoko a huraabohara eipaareha abaiha tari'aupa baarii bo ipu'ua boorire, o bo reeto'oo bo birabira. A tuutuusi'eaupa bai iibaa hioko'i pu'aaupa oiraba aga akukupita aga abeea sikuurui aru poreea o aga birabirabaa, a huraabaa oo'ore bo birabira oira taupapitee oo'ore boato roheo Ii'oo oo'ore bisio pita o riirii- haraaboroo haia o ku'uku'u- haraboroo oo'ore bisio pita betekaarohe aitoko haia rairaka iokaraba bisio haia agaa bisio biokiro sa oira pioha pisutaboo oo'ore bo reeto'oo bo birabira. Eipaareha, oru oira ii'aa ua o ouribohara oo'ore eipa'oo ia bira taupabohara bo ai'o. boorii haia oiraarei oo'ore skul pii a ouribohara are'ure roo'ore opitabaara haia ooparibaara boitoopai. Bisio uka o huraribaa ii'aa, ia uka roga'a iripaiabai hurapi'ebohara. Ii'oo oo'ore horihusi oiraarei ua o tuutuusi'eaupa are o riirii- haraboroo a bisioea pita baariha tari'a bo ipu'ua boorire bo reeto'oo roaga'a bo birabira. Ioka abeehara ioka puibohara ariabuoaro oo'ore kaukau toku'u tahiro o tuutuusi'e uropa iokaa are oirareraapa bisio aa, oru oira roga'a ii reeto ia bai kasibaa sa o taupaeu boorire aga'ire boorire roga'a bo ruupei, eipaareha ua oira aira tuutuusi'eabohara piro obira'auaa sa oirare'aa oo'ore bo reeto'oo bo birabira kaukauii bo ai'o oupitee haia baari kakauii oira hurapitee oo'ore boorii bo ohitai kaburaa hurapitee sa boorii oue ii'aa hioko'i ii birabirarori a bisioepa bisio pita ia o taupaupa bo hukubuu haia bo kepai oiraarei oo'ore Bo kepai'opi iokaa rairaa aitee haia pirio bo hetaro'oa hioko'i a boorii abeepa roga'a hioko'i iokaire, borii ua ruuperaapa are airabaraeaa pirio bo okuu. Are o tuutuusi'eepa ii'oo hioko'i oru aira piro o hara- haaboroo haia.